maður sem keypti íbúð af Félagi eldri borgara í Reykjavík og hefur hafst við í húsbíl frá því hann seldi einbýlishús sitt segist ekki lengur treysta félaginu forsvarsmenn þess vildu ekki tala við fréttastofu í dag forseti Bandaríkjanna segir lítinn pólitískan vilja til að breyta

landsins löggjöfinni var mótmælt í tveimur borgum sem forsetinn heimsótti í dag í kjölfar skotárása forsætisráðherra Danmerkur segir ótrúlegt að enginn hafi slasast þegar öflug sprengja sprakk við aðalskrifstofu dönsku skattstofunnar í Kaupmannahöfn á ellefta tímanum í gærkvöld landsnet hefur óskað eftir umhverfismati á Blöndulínu þrír frá Blönduvirkjun til Akureyrar framkvæmdastjóri Landsnets segir línuna mikilvæga fyrir meginflutningskerfi landsins flytur fimmtán hundruð tonn af búnaði til landsins í fimmtíu og fimm gámum fyrir tónleika sína um helgina einn hefur ekki komið heim til sín í allt sumar og býr í bílnum

gott kvöld við erum orðin óskaplega þreytt á því að vera í bílnum segir maður sem

í húsbíl í sjö vikur hann og kona hans íhuga að rifta samningi um kaup á íbúð sem Félag eldri borgara í Reykjavík reisti í Árskógum

fréttastofu í dag framkvæmdastjóri

og ráðgjafi hans hafa síðustu daga fundað einslega með

kaupanda og hefur félagið gefið út að meirihluti þeirra hafi samþykkt

kaupandi sem fundaði með félaginu í dag sagðist litlu nær eftir fundinn hann hefði mátt vera

þannig að við hefðum fengið betri svör við því sem við spurðum Ómar og kona hans voru beðin um að greiða sjö milljónir í viðbót fyrir íbúð sína í Árskógum og spurðu á fundinum út í vexti verðbætur lánstíma og fleira þegar þú selur íbúðina eða drepst þá verður þá verður að gera upp þetta lán hjónin seldu einbýlishús sitt fyrir um tveimur mánuðum og hafa síðan verið á faraldsfæti á húsbílnum búslóðin er í bílskúr gamla einbýlishússins og þau hafa því ekki getað gengið alveg frá sölunni á því óskaplega þreytt á því að láta okkur hafa það hjónin reikna ekki með

að samþykkja kaupverðshækkunina og íhuga að falla frá kaupunum og leita að annarri íbúð þau hafi fengið þau svör að þá borgi Landsbankinn þau út upplýsingafulltrúi Landsbankans segir bankann aðeins hafa aðkomu að málinu sem lánveitandi en að Ómar vísi líklega til þess að

hafi lagt greiðslu fyrir íbúðina inn á reikning núna ætla hjónin að bíða og sjá hvernig mál þeirra fara sem hyggjast krefjast þess fyrir dómi að fá lykla að íbúðum sínum afhenta það taki einhverjar vikur lögmaður eins kaupandans fundaði í dag með lögmanni Félags eldri borgara og krafðist þess að fá lyklana afhenta félagið varð ekki við því og skoðar hann

næstu skref með umbjóðanda sínum Ómar segist ekki hafa skilning á stöðu félagsins og upplifir sig svikinn það er samið upp á vissa krónutölu við verktakann svo hrekkur það í kút

var hún ekki til hér áður fyrr er hún ekki til í dag mér finnst sorglegt að segja það en ég veit ekkert ef við myndum samþykkja þetta svo fengjum við

og færum inn fundir með kaupendum fóru í dag fram á lögmannstofu við Vegmúla fréttastofa fór þangað í þeirri von að ná tali af forsvarsmönnum félagsins en hafði ekki erindi sem erfiði ráðgjafi félagsins vatt upp á sig og framkvæmdastjóri þess Gísli vísaði á varaformanninn Sigríði Snæbjörnsdóttur ekki náðist í hana

Bandaríkjanna heimsækja í dag borgirnar tvær þar sem þrjátíu og einn var myrtur í skotárásum um helgina fjölmenni mótmælti í báðum borgum bæði orðræðu forsetans og

landsins Donald Trump og fylgdarlið hans gerðu víðreist í dag

fyrst lá leiðin til

þar sem níu létust í skotárás á sunnudag forsetahjónin heimsóttu meðal annars fólk sem lifði árásina af á sjúkrahús þar fyrir utan höfðu bæði mótmælendur og stuðningsfólk Trumps komið sér fyrir síðar í kvöld liggur leiðin frá

til Texas nánar tiltekið til El

á laugardaginn forsetinn lendir þar eftir um hálfa klukkustund eða klukkan þrjú seinni partinn að staðartíma mótmæli voru skipulögð á báðum stöðum gegn forsetanum þótt Trump hafi fordæmt árásirnar og öfgaþjóðernishyggju í nýlegu ávarpi sínu gagnrýna mótmælendur orðræðu forsetans í gegnum tíðina

tíðina þá vilja mótmælendur hertari

í Bandaríkjunum sem forsetinn segir þó að lítil eftirspurn sé eftir þegar skotárásir eru jafn tíðar og raun ber vitni í Bandaríkjunum eru ýmsar ástæður og mögulegar lausnir á vandanum týndar til á meðan sumir vilja hefta aðgengi að skotvopnum vilja aðrir vígbúast enn frekar í öryggisskyni þrjú kynferðisbrot eru til rannsóknar hjá lögreglunni í Vestmannaeyjum í tengslum við þjóðhátíð engar frekari upplýsingar verða veittar að sögn

lögreglu málin séu í rannsókn og teljist óupplýst þá leituðu tveir á neyðarmóttöku Landspítalans fyrir þolendur kynferðisofbeldis um verslunarmannahelgina annað brotið brotið tengist annarri útihátíð heilbrigðisstofnun Suðurlands segist engar upplýsingar veita um kynferðisbrotamál á hátíðinni þau séu í höndum lögreglu þá komu níu líkamsárásir á borð lögreglunnar í Vestmannaeyjum

þar af þrjár alvarlegar nokkrar líkamsárásir voru tilkynntar til annarra lögregluembætta um helgina í tengslum við hátíðahöld forsætisráðherra Danmerkur segir ljóst að sprenging við dönsku skattstofuna í Kaupmannahöfn í gærkvöld sé viljaverk og árás á öryggiskennd dönsku þjóðarinnar lögreglu hefur í dag borist fjöldi ábendinga um

sprenginguna kröftug sprenging varð við dönsku skattstofuna á Austurbrú laust eftir klukkan tíu í gærkvöld að staðartíma framhlið hússins og anddyri er mikið skemmt en skrifstofur embættisins sluppu tveir voru inn í húsinu en hvorugan sakaði á fimmta tímanum greindi lögregla frá því að unnið væri út frá fjölmörgum ábendingum sem hafi borist í dag frá vitnum ljóst sé að sprengingin hafi verið viljaverk forsætisráðherra Danmerkur sagðist í dag skilja að danska þjóðin væri hrædd sprengingin væri árás á öryggiskennd þjóðarinnar þjóðin væri hrædd sprengingin væri árás á öryggiskennd þjóðarinnar háskólinn í Reykjavík var í dag sýknaður af skaðabótakröfu Kristins Sigurjónssonar fyrrverandi lektors við skólann kristinn var rekinn vegna ummæla sinna um konur í umræðuhóp á Facebook kristinn krafðist fimmtíu og sjö milljóna króna í bætur það samsvarar launum hans til sjötugs kristinn taldi brotið

á rétti sínum til að tjá skoðanir sínar dómari við Héraðsdóm Reykjavíkur taldi að með uppsögninni hefði tjáningarfrelsi Kristins vissulega verið takmarkað en þó ekki meira en svo að það gæti samræmst lýðræðishefðum bótakröfu Kristins var hafnað og hvor aðili látinn bera sinn málskostnað nánar má lesa um forsendur dómsins á

punktur is landsnet

hefur óskað eftir umhverfismati á Blöndulínu þrír frá Blönduvirkjun til Akureyrar línan er rúmlega hundrað kílómetrar og liður í að styrkja flutning raforku á Norðurlandi framkvæmdastjóri Landsnets segir línuna mikilvæga fyrir meginflutningskerfi landsins blöndulína þriggja er tvö hundruð og tuttugu kílóvatta háspennulína sem fyrirhugað er að leggja frá Blönduvirkjun til Akureyrar tilgangur hennar er að styrkja meginflutningskerfi raforku á Norðurlandi en jafnframt er hún fyrsti áfanginn í því að auka flutningsgetu

fyrirhugaðar framkvæmdir hafa verið í burðarliðnum um árabil þá mótmæltu landeigendur lagningu línunnar í möstrum og töldu að leggja ætti hana með jarðstreng í mars árið tvö þúsund og sautján gaf Landsnet út skýrslu þar sem möguleikar á jarðstreng voru kannaðir í niðurstöðum hennar segir að unnt sé að leggja um tíu kílómetra jarðstreng af þeim

hundrað kílómetrum sem fyrirhugaðir eru línan lægi um fimm sveitarfélög Sveitarfélagið Skagafjörð Akrahrepp Hörgársveit og Akureyrarkaupstað við erum um það bil að ljúka mati á svokallaðri Hólasandslínu sem endar í í Eyjafirði á Akureyri

við erum í raun núna að undirbúa framhaldið línu sem liggur frá Eyjafirði til Blöndu landsnet hyggst byggja upp flutningskerfi á Norðausturlandi með þremur

línum þær eru Kröflulína þrír frá Kröfluvirkjun í Fljótsdalsstöð framkvæmdir eru hafnar við lagningu hennar Hólasandslína þrír

frá Kröflu til Akureyrar sú lína er enn í matsferli þriðja línan er Blöndulína þrír frá Blönduvirkjun til Akureyrar sú lína er rúmlega hundrað kílómetrar og fyrirhugað að hún fari í umhverfismat í haust nú hefst þetta undirbúningsferli það er þá meðal annars það að eiga samtal við hagsmunaaðila það er að segja sveitarfélögin náttúruverndarsamtök atvinnuþróunarfélög og fleiri

í gegnum mat á umhverfisáhrifum og þá fáum við betri mynd á hvert verkefnið í raun og er og hvað er hægt að gera meðal annars hvernig línan ætti að liggja gerði breytingar á aðalskipulagi sínu í vor þar sem gert er ráð fyrir að Blöndulína þrjú verði hluti af aðalskipulagi sveitarfélagsins önnur sveitarfélög sem línan nær til hafa ekki gert sambærilegar ályktanir svo vitað sé til fjórtán létust og hundrað fjörutíu og fimm særðust í

í Kabúl höfuðborg Afganistans í dag sprengjan sprakk við lögreglustöð í íbúðahverfi í vesturhluta borgarinnar

og hafa lýst ábyrgð á hendur sér fjórir hinna látnu voru lögregluþjónar en aðrir almennir borgarar þar á meðal börn yfir fimmtán hundruð almennir borgarar féllu eða særðust í

í Kabúl í síðasta mánuði manntjón hefur ekki verið jafn mikið í borginni í einum mánuði

í maí tvö þúsund og sautján

og fulltrúar Bandaríkjastjórnar hafa Pompeo utanríkisráðherra Bandaríkjanna segist vongóður um að friðarsamkomulag náist fyrir forsetakosningar þar í landi í september hámarkshraði á brúnni á þjóðvegi eitt yfir Lagarfljót milli Egilsstaða og Fellabæjar hefur verið lækkaður í þrjátíu kílómetra á klukkustund vegna skemmda á

er ekki bara samgönguæð milli Egilsstaða og Fellabæjar og

Fljótsdalshéraðs hún tengir líka landshluta því hér liggur þjóðvegur eitt um Austurland samkvæmt teljara rétt við brúna fóru hér um að rúmlega þrjú þúsund bílar á dag

en brúin er orðin gömul og á henni er trégólf sem nú er orðið skemmt í júlí ákvað Vegagerðin að lækka hámarkshraða á brúnni úr fimmtíu kílómetrum á klukkustund niður í þrjátíu samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni er þetta tímabundin ráðstöfun efsta lag

sem hér sést klætt sé orðið skemmt og því hafi verið talið rétt að lækka hámarkshraðann áætlað sé að skipta um hluta gólfsins í haust en ekki sé ljóst hvort það verði klárað í ár eða á næsta ári reyndar er áformað að skipta brúnni allri út en samkvæmt samgönguáætlun sem var samþykkt á Alþingi í febrúar

að byrja að veita fé í smíði nýrrar brúar fyrr en á árunum tvö þúsund tuttugu og fjögur til tvö þúsund tuttugu og átta og verkinu á ekki að ljúka fyrr en á árunum tvö þúsund tuttugu og níu til

þrjú sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu

á dögunum sex hundruð milljóna króna eignir

rekstrarfélags Wikileaks að beiðni fyrirtækisins

kyrrsetningin er vegna deilna félaganna um skiptingu bóta frá Valitor að því er m b l punktur is

stóðu í margra ára málaferlum gegn Valitor vegna þess að greiðslumiðlunarfyrirtækið lokaði á greiðslugátt fyrir fjáröflun Wikileaks tvö þúsund og ellefu fyrir um mánuði féllst Valitor á að greiða einn komma tvo milljarða í bætur

press átti að fá meginþorra bótanna en við það eru forsvarsmenn ósáttir tæplega níu prósent færri Íslendingar fóru til útlanda í júlí

í sama mánuði í fyrra samkvæmt tölum Ferðamálastofu framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar segir Íslendinga tryggustu viðskiptavini ferðaþjónustunnar ferðaþjónustan á Íslandi hefur tekið eftir auknum ferðalögum Íslendinga innanlands en hver er skýringin

þetta gula þarna

upp í loftinu það hefur eitthvað um þetta að segja ég held að veðrið hafi haft hvernig ferðasumar þetta var í fyrra Íslendingar fóru mjög mikið erlendis í fyrra

í ár hefur veðrið hérna á suðvesturhorninu þar sem þorri þjóðarinnar býr verið heldur skaplegra og eiginlega bara mjög gott heimamarkaðurinn í er náttúrlega öruggasti og tryggasti markaðurinn fyrir ferðaþjónustuna í

landi og þannig er því líka

á Íslandi en þó að fleiri Íslendingar

ferðist innanlands finna ferðaþjónustufyrirtæki fyrir minna álagi það sem af er ári hefur erlendum ferðamönnum á Íslandi fækkað um fimmtung miðað við sama tímabil í fyrra ég held að allir í ferðaþjónustunni finni fyrir fækkuninni við erum að heyra frá okkar félagsmönnum tölur um svona tíu til tuttugu prósent minna minna álag heldur en í fyrra það hins vegar gefur líka tækifæri til þess að fara í aukna vöruþróun og nýsköpun

og margir eru að nýta tímann og tækifærið í slíkt innan ferðaþjónustunnar er fólk vongott um að þetta samdráttarskeið verði stutt fjöldinn sé ekki markmið í sjálfu sér heldur vilji fyrirtæki fá hingað fólk sem skilji meira eftir sig jafnt yfir árið við þurfum að horfa síðan á það hvernig uppbyggingin fer aftur af stað það tekur töluvert mikið á fyrir fyrirtæki að fara í gegnum svona það þarf að hagræða í rekstrinum það þarf að kjarna starfsemina og síðan þarf að byrja að byggja upp á ný þegar fjöldinn kemur aftur einn vinsælasti tónlistarmaður heims hinn breski Ed heldur tvenna tónleika á Laugardalsvelli um helgina sjaldan eða aldrei hefur eins mikið verið lagt í tónleika hér á landi það styttist í annan endann á tónleikaferðalagi hann hefur haldið um tvö hundruð og sextíu tónleika undanfarin þrjú ár og er nú á leiðinni hingað til lands vegna þessa er mikið umstang á Laugardalsvelli þar sem tvennir tónleikar verða haldnir á laugardag hlýða um þrjátíu þúsund manns á

á sunnudag um tvö hundruð starfsmenn eru á fullu að setja upp sviðið sem er engin smásmíði

sheeran hefur úr nokkrum sviðum að velja eftir stærð tónleika en þetta svið er hannað fyrir stærstu tónleika hans það er fimmtíu metrar á breidd og sjö hundruð fermetrar þá er sérstakt dansgólf lagt yfir grasið á Laugardalsvelli á morgun verða ljós og búnaðurinn sem Sheeran flytur með sér vegur

fimmtán hundruð tonn og var fluttur í fimmtíu og fimm gámum hann flytur þó ekki aðeins með sér sérhæfðar fyrir starfsfólk sitt hinn skoski hefur ekið með eldhús búnað fyrir

síðan í vor en hann hefur unnið

á fimmtíu og fimm gámum bara að koma með góða skapið við erum búin að leggja mikið í það að

er að spila í Búdapest í kvöld

hvenær kemur hann til Íslands ég get ekki sagt það en held hann sé að flýta sér

áfram er ríkjandi norðanátt yfir landinu með rigningu norðaustan til hiti yfirleitt á bilinu fjögur til tíu stig en bjartviðri og hlýrra sunnan til og hiti allt að sextán stig í innsveitum Elín Björk Jónasdóttir

íþróttum og það er Edda Sif Pálsdóttir sem ætlar að segja okkur frá því helsta í íþróttum kvöldsins íslenska karlalandsliðið í körfubolta mætti því portúgalska í kvöld í forkeppni Evrópumótsins tvö þúsund tuttugu og eitt og báðir íslensku keppendurnir í fullorðinsflokki í fimmgangi á h m íslenska hestsins tryggðu sér sæti í úrslitum í ungmennaflokki eru báðir keppendurnir hins vegar úr leik maður sem keypti íbúð af Félagi eldri borgara í Reykjavík og hefur hafst við í húsbíl frá því hann seldi einbýlishús sitt segist ekki lengur treysta félaginu forsvarsmenn þess vildu

við fréttastofu í dag forseti Bandaríkjanna segir lítinn pólitískan vilja til að breyta

landsins löggjöfinni var mótmælt í tveimur borgum sem forsetinn heimsótti í dag í kjölfar skotárása forsætisráðherra Danmerkur segir ótrúlegt að enginn hafi slasast þegar öflug sprengja sprakk við aðalskrifstofu dönsku skattstofunnar í Kaupmannahöfn á ellefta tímanum í gærkvöld tonn af búnaði til landsins í fimmtíu og fimm gámum fyrir tónleika sína um helgina einn hefur ekki komið heim til sín í allt sumar og býr í bílnum þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða sagðar í sjónvarpi og útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn punktur is er uppfærður allan sólarhringinn verið þið sæl